Ee achame petut ap krismas amu kikure tilyonutik tukul chepunu emotet <hesitation> emo emotet tukul, kopwa kepekeam tukul sapari moch aa kisa konyil akeng'e amu kiy nekiaye kemi akeng'e.